יעדער הונט ווענט זיך ווי גרויס ס'איז און ווי אלט ס'איז, <hesitation> ס'דארף בערך צווישן א האלבע שעה און צוויי שעה פון וואקן <hesitation> ווי קלענער ס'איז אלץ מער דארף עס און ווי עלטער ס'איז אלץ ווייניגער און ס'ווענדט זיך אויך אבער וועכע מינע ס'איז יעדער מין דארף א אנדערע <hesitation> איז אנדערש.